بصراحة بيكون عدم حضورهم لزفافي بيكون شعور صعب لإن هذا بيدل على عدم تقدير الناس ليا وخصوصًا لما يكونوا جريبين، أما الجنازة فهذا شئ خارج عن إرادتك.